Awin sambian, rangaha kai ta mbeca ro'o prongge lao uta tangiri, awi sambian ta mbeca ro'o prongge, ta mbeca ro'o ede fu'u prongge tangara kai kalo aka mbojoka. Trus akan sengadide lama loko sewatipu maruni, lama loko sawatipu maru, kani oha labo dolu, dolu ncango, ndede rau aka sidin, lama loko, lama loko ama sidi kani oha labo dolo, oha satoi lao dolu sanggini. Nah kalo cara ndawina ta mbeca pronggende, weha siaka ro'onka aka fu'u haju, weha ro'o prongge, wau ede huru, huru weha ro'o mpoana, wau ede lowi tau di roa <hesitation> paling ditaure sia, fici, edepani ma- ma- ma moda, moda di ndawi siare, moda poda. Ta mbeca ro'o parongge kalo ndawi dolu raure monera badeni, toke bia, depara kango dolure, ncango dehantare pranga wujani, paling edep kalo dingaha kai. Kalo uta tangirire biasa kaire ngge'epo lowi rauni, pala kalo rangaha kemarinre rangaha awinre ra ncango, ncangore tau kani mina, de tau ditabe de kalosa.